Ca pecaam ca tuj cap tacpa desde que pʉctzʉŋʉypa ca ca ca añu cap ca tuj cap ʉcmaŋpa eneru tujanʉmpa febreru tujanʉmpa, marzu tujanʉmpa, abril jama aŋsʉŋ ca hora ca jama cap tʉgʉyaam jama aŋsʉn ya marzu. abril cap hasta mayu, juniu cap tuj tiempu ca hora nipʉnʉmpa porquecap tujanʉmpaam juliu cap tujtiempu yec yʉpʉ cap ca peca tiepu cuando yʉsanʉmpa capʉbora cap tujanʉmpa yec watca wa tacaam te tuj tacpa pero wa tacaam como ca peca tiempu peca tiempu ca tuj cap tacpa chiʉypa ca mʉc chiʉypa lo que hʉy nipa ca ca yʉspapʉi cap hʉy nippa cay mʉk, hʉy sʉc y cap chiʉypa tujanʉmpa yec wa tujanʉjaam yec te jama maŋtzʉyaam yamaam tuj tʉchpam te pak tʉchpam te nʉʉ tʉgay yamaam tj pitzaŋ tʉchpa te nʉʉ tʉgay yʉpʉ yʉpʉ yʉpʉ amintʉ jay tujanʉi mero jay taque ca tuj todo gente nʉmpa que ti jay tujanʉjiam porque jay taqueam ca tuj y yec yʉpu amintʉ pʉctzʉmʉypa wa ni wa tʉn musaam tiʉmodo minpa shi tujajpa ʉ wa tuja porque yʉp cambiatzʉcpa hʉy nʉcsʉ yʉ yʉ yʉpyʉ mes ye tuj tiempu yʉp cambiatzʉcpa hʉy nʉcsʉ